في الصباح احب ابدأ يومي بشي خفيف وصحي. عادة اختار فطور يحتوي على شوفان مع فواكه طازجة او زبادي احيانا اخذ معاه فنجان قهوة دافي عشان ابدأ يومي بنشاط. ولو كنت حابة أكل شي اكثر اختار بيض مسلوق مع خبز اسمر او حمص مع طماطم وخيار الفطور بالنسبة لي مهم لانه يعطيني طاقة لبداية اليوم.